Oa o servera azafady hely edy ataovy ambanimbany hely volumen'ny rahanareo fa tegna zahay akato mi- mignenina zay akato tsisy regninay raha volagninay azony azony mafy loatra mozikinare, ataovy ambanimbany hely azafady.